Mi wolwanay mo, mi wiya mo ko yatta e warta, dow e mi yiɗi mi hakkilana e kuugal am, e mi yaawa ko a alai maa ɓaawo ɗo meten. Koo mi wattoo headphones, mi holla mo mi walaa wakkati ɗiwutuki, mi huccitana kuugal am, mi yejjita ka makko.